Iispäiv um tüünädäli edimäne päiv. Noq, ku olõt häste puhanuq, sis või iispäiv väega torrõ päiv ollaq, a ku olõ-õi häste vällä puhanuq nädälivaihtusõgaq, sis, sis <laughs> um tä sääne rassõ päiv.